हमेन जौन सालकाबा न स्कूल मे पढैत रहली की हमनी कलासके छौरा सब न बरी बदमास रहलै की। आ हमनी के कलास मेन जैगो कुर्सी लेआइत रहलैन सब कुर्सी ये तुर तुर देइत रहलै सब कुर्सी ये तुर तुर देइत रहलै त एक दिन काबान खुब मजबुत कुर्सी किनकि हमनी के हेड सर लेआ केन हमनी के कलास बा मे धदेलै आ कहलै जे इ कुर्सी तुरी न त ओकनीके न कलास मेके सब जना के न सब विधार्थी सेन पैसा लेके हम कुर्सी किनम त सब जना कहलौ ना अब ना तुरै जैहै अब ना तुरै जैहै माने छौरा सब न एतना न खुटबांगर सब हौ । ओकनीके के कथी कलौ ओकनीके न बैठतियौ कुर्सी या मे त कखुनतो खारा होइतीयौ त कखुनतो कुर्सी या मे कथी करतीयौ त कखुनतो कथी करतीयौ औसनके करते करते न दु दिन उ कुर्सी या निमनेसे रहलौ की। आ तिसरका दिन वा हमनी के गेली यौन पढे आ छौरव सब त जब मासटरवा चाहे माइडमवा पढाके चल गेलौन कलासवा मे से त उ छौरवा सब गेलौ कुर्सी या मे कि आ का जान कसै बैठलै की कुर्सी ये तुरदेलै सफा त हमनी के एतना न जोर से खिस बरगेल त हमनी के कहली जाइजा जो हमनी के ना देबौ पैसा तोनिके तुरले बारे तोनीके अपने पैसा मिलाके किन। त हेड सर आगेलौ त उ दिन देखलेलौ त उ हेडे सर के घण्टी रहलै त कथी कहैत हौ फेन एकनीके कुर्सी तुर देल दैजो अब तोनीके पैसा अब हम कहासे कुर्सी किनु त हमनी के कहली ना सर हमनी के ना देम जे जे तुरले हौ ओकनीसे लेन हमनी के काहे जैयौ देबे त कथी कहैता ठिक हौ। जेकनी के तुरले बा ओकनीएसे हम पैसा लेहम कुर्सी के ।